Mandritry ny telo volana hatramin'ny dimy volana, izay izy mbola azo hohanina tsara fa mihoatran'izay izy efa azo lazaina hoe simba